öimeko kua impresora, öimetako gueru cable ñañono vaera computadora re, oimetako opaete tembiporu reta gueru aguiyeara oata ñanekëreɨ yaiporu yave